Mga kpara elabie ebe dorɛ nja ɔkɔ owa mɔ nja ɔkɔ, bɛ mmasi akaa njas reke mpii ebo-onna, o-wa bere dora wɛɛ. Err. newa gbo kere kesre bɛ doriari nja ɔkɔ. Nɛ wa gbo ekere kere bɛ dorɛ nja ɔkɔ. Mɛ nlasma-ru nne ebo enu; nja ɔkɔ nnɔ neke rɛ ka kpara elabi-e enu rɛ basɛ bɛ nja ɔkɔ nekere chua toro nno-o Eleme doma. Ntɔ owa nyia ekpii rɛ doru ɔbor, wɛ oka kpara edo maa ri njob. wɛ osɛ enu rɔ oka kpara edoma nja ɔkɔ yo-o, wɛ osi echi. Sabe echii olare, sabe echii o-une, ɔka se echii yo. Wɔ oya nnɔ:nja ɔkɔ yo; ɔka yia nja ɔkɔ ayɔni niga kpara edorɛ riɔ, ja ebe ajoye etoma ja-a?ja ebe ajoye etoma ja-aa?se oyia ojo nja ɔkɔ yo, ɔka ya bɛ a-o ejama-a enu yo. ɔka ja nja ɔkɔ, oja esɔru, oja okofe-e, sabɛ ndorobone kɛ oka kpara edoma-a, oja nnɔɔ Eleme yo. Toro mmasi akaa nnɔɔ Eleme neke olu njeru. Oja ayo. oja mpinkele enu nɛ wẹ-ɛ eke nɛ lelemairu. Owa da bɛ nga lamaru. Wɛ oja; oku ja wɛ-ɛ, ogwa ɔtɔ. Yia nja oku ayɔ nnyimɛ-ɛ, mmhh. Si nja ɔkɔ ɔtɔ tɔa aje? Oka yia. si nto dɔ aje, o-la nto lɔ aje. Si nto njẹ aje, oloi mmasi, ochu ayii mmɔ yo wo lomaru. Oka loi wẹ-ẹ, o-uraa oso onu odoma mbalo yo; alala odoma mbalo. Oka ura oso. wɛ mmɔ do mmu yo wɛ owɛru-e. Mɛ osii bai nedori-a ɔkɔ rɛ ɛdɔ nja-nja. Nnɔɔ ka a ɔbo mmu nokɔ u-ra-ru. Oyia mmu wɛ u-ra-ru. Oka u-ra mmu yo wɛɛ, o-ei ebo nsa; ɔka e-i ebo nsa, ɔ-a ru a-u-ri mmasi. Tɛ mmu akai si eke, wɛ owa dɛ nnɛ ngasi yia, saa a-i-i okporo, oton mmuru, se abɛre dala e-biniyɛ mpimpio. odala olɔ ebo nsa wɛ osa mmu olɔru, wɛ okpɛnwɛ oloi. Oka loi, osa mmu olɔru, wɛ otitẹ odala edorɛ. Owɛ. oku esoro yo. oku okofe-e yo osii ayo yo, sɔ okpara etoen nnɔɔ wɛ, wɛ odudala edorɛ-ẹ, otɔn nnɔɔ wɛ o-aru kɔ nnɔɔ yo a-uri mmasi wɛ leleya. Ti nnɔɔ aleleya, eka si nja ɔkɔ yo nyimɛ, wẹ ka chusa ru. Mɛ so-ro i-iyɛ nnɔɔ ebo nsa, e-ka tɔn epochi-pochi. Ti nnɔɔ a-uri. Wɛ oura nja ɔkɔ yo oso; wɛ owɛ esɔru yo, owɛ okofe yo, owɛ err nlo yo ru bara ekere ekere enu nɛkɛ owa bɔru e-wenru wɛ ɛwen mkpikpe-e. Owamɔ njirakikai njira ka aru e-wenru-e. Owamɔ, kpa nama njeje nna ka ariru e-wenru-e Wɛ o’aru a-uri mmasi bubunaru. Wɛ tɛ a-uri bubunaru, aakaa olu ka a-oso, wɛ ɔka dɛ yian, err, e-rice yo odɛ nnɛ ngasi oyia. To owa dɛ nnɛ ngasi yia, nlo achuru, nlo akobi-ru, wɛ odala ɔ-lɔ ebo nsa ti mmu akai wɛ odala edɛgɛ-ɛ. Mɛ ebe dor-rior, njaa ɔkɔ yo abere bini wɛ oku otor yo bara a-o e-de-yei.